<hesitation> mi interessare de sos raccontos e sos iscrittos, cussos ispontaneos, chi naschen a boltas in sas biddas tra sa zente semplice, e chi cando fimus minore nos 'enian raccontados dai sos mannos. Unu chi mi 'enit a mente est custu, chi apo agattadu in tre formas diversas, tortu e bistortu. In una 'idda de su Logudoro, bi viviat un 'omine de una chimbantina de annos. Si naraiat Fumazza. Fit ajanu e viviat cun d'una sorre issa puru. Aiat una ‘inza de quasi duos ettaros e l'ischiat faghere, ca fit unu bravu <hesitation> tribagliante ma de bonu aiat cussu solu, ca de carattere malu che Bobore no nd'esistiat atteru, e forsis no, solu in cussa 'idda. Issu non cuncordiat cun niunu ca fit a su revessu 'e totu, e solu sas bideas suas fin sas giustas. Fit a su contrariu 'e totu, de zente e de cosas. Si unu naraiat azu isse naraiat chibudda ma oramai sa zente lu lassaiat cun <hesitation> chibudda sua e no li faghian meda cunfidenzia lassendelu a disparte tantu chi oramai no <hesitation> attrivian nisciunu a lu leare a e issu puru 'idu sos risultados provocados dai issu a totu, istaiat tra binza e domo e intro 'idda pagu. A sa 'inza andaiat in bicicletta, ue no b'aiat mancu una domo ca tantu no b'andaiat nisciunu a bi faghere, nè fraigamuros de sa 'idda sua o nemmancu de fora. A parte chi fit puru agganzadu chi <hesitation> chi isperraiat de soddu, e diffattis li naraian isperramanu. Una sera de su mese de frearzu <hesitation> fatt fatteit un temporale chi dureit parizzas oras tantu chi a ora de intrare aiat faladu piena sos rios, cumpresu su riu chi rujat isse. Pro lu passare b'aiat una puntiglia, pontittu fattu a sa bona, cun traes de linna, cun frasca e terra interrazadu. Su sero già iscurighende chi istaiat arrundadu sutta s'alvure de ‘elighe un'andada <hesitation> sera a sutta a duas lamieras pro barraccu. Tuccheit pro andare a domo ma, arrivadu cun sa bicicletta a su riu, s'abba fit guasi tocchende sa puntiglia <hesitation> devende rientrare arriscaiat a passare e pedalende furia. In su mentres chi <hesitation> passende in su ponte un'attera undada 'e piena e s'isperramanu chi rueit in <hesitation> su riu mentres sa bicicletta restaiat impigliada cun sa cadena a unu ramu, de sos chi fin de traversu rutta s'interrazadu. A Bobore si lu <hesitation> jutteit sa fuente, e che frimmeit chissà ue. Pius tardu de carchi quartu 'e ora arriveit un'atteru de zona, recuende isse puru a sa 'idda e cando de sa at bidu sa bicicletta appiccada a sa puntiglia, sa cale isse la connoschiat, penseit chi Bobore finidu in su riu, chi fit finidu in su riu. Intantu isse furrait bidende su perigulu e fattende un'atteru giru mannu in atteros tirighinos. Arriveit a sa 'idda e andeit direttu pro avvertire sa sorre. Subitu s'ispalgheit sa 'oghe ma oramai no fit pius ora de andare a chi su malandadu seguros chi sa dilgrassia fit capitada. Su manzanu, appena fattu die, una truma de omines paltein pro chircare Bobore pius in basciu de sa puntiglia cun furcones, cun ganzos e atteros attrezzos. Sa fuente aiat unu pagu abbasciadu. Che <hesitation> passaian tantas oras, de isperramanu mancu s'umbra, gasi namus. Medas che chircaian a mesu chilometru pius in basciu de sa puntiglia chena resultadu perunu. A ora de sas deghe e pius arriviat su frade Giommaria chi abitaiat in 'idda no tantu attesu dai sa 'idda sua, essende istadu avvertidu de su fattu suzzessu. Appena arriviat accurzu a su l'abboghiaian, ancora non l'amus agattadu. Chissà a 'ue che l'an cussu malevadadu. Giommaria <hesitation> lis neit lis at nadu, a Bobore no lu chirchedes in giosso de ue ch'est ruttu. Si ponides mente lu chircamus in subra. Tantu, revessu comente fit <hesitation> a in giosso, ca atteru a giosso no b'est andadu. Già lu connoschiazis chi fit tortu che anca 'e cane. Nois non semus maccos. Si bi cheres chircare a in subra chirca tue <hesitation> nein sos atteros. Ma unu zoccheddadu a su nonanta pro chentu neit a Giommaria <hesitation> 'enzo, ca cun su deghe pro chentu chi li restaiat calchi frase, magari de pagu sensu, la naraiat. In d'onzi modu Giommaria, cunvintu de istintu de su frade, azzetteit s'aggiudu de Mariu, li naraian Riu. Fattein una trentina de metros abbaidende in carchi pischina a cando Riu, abboghinende, inoghe c’at omine annegadu, <hesitation> no ‘isco si est Bobore. Giommaria li rispondaiat, 'ello chi'est si no est Bobore. Abboghiaian sos chi fini a in giosso a unu ganzu in nde lu tiraian a fora ammeravizados e assustados, aian rejone chi frade meu no bi fidi andadu in 'essu giustu ca in sa vida Est'istadu sempre a su contrariu in totu e pes totu e finzas mortu est'istadu a su revessu. Sos benujos no resessein a bi los adderettare ca leeit sa lega <hesitation> puru. Diffattis cando fit in su baule <hesitation> benujos rizzos faghian totu su pensamentu, su matessi pensamentu. Puru cando <hesitation> Riu, mischinu, li neit, fis tortu e como ses bistortu puru. Ecco s’attera. Naran chi dai meda c'aiat in bidda nostra un'omine a su revessu 'e totu. Si naraiat Franziscu ma lu Cicu. No cuncordaiat cun nisciunu e si sos atteros naraian azu issu naraiat chibudda. Faghiat totu a su contrariu de sos atteros. A isse li pariat gasi e gasi faghiat. Fit veramente un bastiancontrariu, tortu che anca 'e cane. Una die fit andende a sa 'inza in bicicletta e deviat andende a su logu in d'unu ponte In d'unu rizolu mannittu. Su notte aiat pioppidu meda e aiat <hesitation> ladu piena e fit meda ingrussadu. Tra s'abba chi aiat fattu e atteru inciampu ilbandeit carchi roda e Cicu chi 'oltuleit in sa piena de su riu. Sa bicicletta restaiat <hesitation> appiccada a un ramu de sa puntiglia, si naraian gasi sos pontes de sos rizolos fattos a sa bella mezus dae sos paesanos, dai sos chi bi passaian. Sos ramos postos <hesitation> rujnas fin unu paris a un'atteru, ed est in unu 'e cussos pius longos chi si salveit sa bicicletta chi s'attaccheit cun sa cadena, ma Cicu no in logu, e no si podiat pensare a atteru pius che fit ruttu in su riu in piena e chissà inue che l'aiat trajnadu, e chissà a inue che l'aia trajnadu. Daghi no rientraiat a domo 'esseit sa 'oghe <hesitation> rientrende aiat bidu sa situazzione ma no fit pius ora de lu chircare a s'iscuru. S'atteru manzanu essein a lu chircare una truma de omines E a in sutta de su ponte istein chirchende chena lu podere agattare. Su frade de Cicu in s'attera 'idda <hesitation> abitaiat <hesitation> in d'un'attera 'idda ed essende avvertidu 'enzeit chi fit quasi mesudie, e si c'andeit in s'umbra su ponte. Toltu li nein chi no podian agattare su malandadu, ei su frade lis neit de no lu chilcare a in giosso de su ponte a narrere chi a Cicu già lu connoschian chi fit su revessu 'e totu. Si lu cherides <hesitation> azzettare su consizu meu chircadelu a in subra de su ponte, tantu so seguru chi a isse in su versu giustu no b'est andadu. A chircare a in subra de su ponte no bi tuccheit nisciunu, nende chi no fin maccos, essende una cosa impossibile. Ma duos tontos chi no pensaian mancu chi su riu andaiat sempre a basciu si tucchein. E a trinta metros a in subra de sa puntiglia, l'acciappaian mortu in una pischinedda. Gasi Cicu, su Bastiancontrariu, no fit andadu adderettadu mancu a mortu ei su frade già lu connoschiat pius de sos atteros Si fit istadu a dare unu titulu a custu contu si podiat intitolare contra currente. E custa est sa terza iscrittura. Si naraiat Nenaldu Crocu, un'omine chi no cuncordaiat cun nisciunu, ca solu issu cheriat aere rajone. De <hesitation> fit tortu, de cantu fit tortu carchi unu li nariat anca 'e cane, ma sos pius li naraian zighizaga. Viviat cun d'una sorre chi si naraiat deretta ca fit intrea e prepotente, zighizaga aiat una 'inza a a 'e riu a sa cale andaiat in bicicletta. Fit in cando, pro una temporada de abbas sighidas <hesitation> pienaian sos rios, guasi finzas a toccare su ponte 'ue onzi die passaiat issu. Una sera, a tardu, tuccait pro rientrare a domo e mentres fit passende in su ponte aumentaiat sa currente. Posca de issa arriviat un'atteru, su matessi in bicicletta, e 'idende sa situazione no poteit passare. Però, in sa de basciu de su ponte <hesitation> 'idiat Una bicicletta appiccada a un'isporgenzia de una trae, e connoschinde chi fidi sa bicicletta de Zighi. <hesitation> cuscus cussu l'at pijadu su riu. E pro avvisare sa sorre, andende a un'atteru ponte pius artu e pius bonu, su cale fit carchi mesu chilometru de distante pius in altu. Però fit già iscuru ei sa ricerca non si podiat faghere. Su manzanu, dai chito, appenas fattu die, tantas iscuadras de volontarios <hesitation> cominzaian a chilcare a in sutta de su ponte, a chie a un'ala de su riu, a chie a s'attera ala, ma de zighizaga mancu s'umbra. Un frade de Nenardu istaiat in un'attera 'idda e, essende avvisadu dae sa sorre, 'enzeit e si <hesitation> attiat un'amigu approverzadu isfrunza, dae cantu fit romasu e longu. Custu tiziu fit unu pagu zoccheddadu, però ischiat nadare, e non siat chi l'aeret appidu bisonzu in cussa occasione, pro 'onzi seguranzia si lu gitteit. Daghi arriveit in su ponte e bideit totu sos omines chirchende su frade, lis abboghiaiat. No sighedas a chilcare a in giosso, chi frade meu no a b'est a cuss'ala, si 'enides lu chilcamos a pal <hesitation> subra, li rispondian. Ma ite ses, giradu de conca. <hesitation> ponide in mente a mie chi 'eo a frade meu lu connosco mezus de 'ois. Nenaldu fit su revessu de totu e so seguru chi issu a in giosso de su ponte non b'est faladu, e no so brullende. Nois como comente torramus a bidda, li nois como no che torramus a bidda, e a frade tou chilcadilu tue, chi noi no semus maccos. 'Idende chi nisciunu cunsenteit a cussa proposta, si tuccat a in subra de su ponte mentres s'abba de su riu, <hesitation> finiat sa piena, si fit una pagu retirada e fit pius luzziga, poi, fatt'a isfrunza, chi andeit pius addainanti Franziscu, approverzadu passu lentu, pro su fattu chi fit troppu calmu, ispecialmente in su trabagliu. Isfrunza, però, fit lestru e andaiat unu a un ala e unu a s'attera parte de su riu. Isfrunza però, essende arrividu prima a una pischina, abboghiaiat a Franziscu chi aiat ‘idu un'omine mortu intro. Però sigheit a narrere chi no ischiat chie fit Ca no s'idiat bene. E chie podet essere si no est Nenaldu. E chie semus chilchende. Fattein, zente <hesitation> su malevadadu. Ma totu fin ispantados de aere agattadu a zighizaga a in subra de su ponte. Tando Franziscu lis neit. A mie non mi faghet meraviza, ca Nenaldu fit sempre a su revessu dai totu in vida e in morte, comente est suzzessu. Una domandeit a isfrunza, a chi lu connoschiat comente amigu e istimadu sempre tortu, in vida e mortu. A parte custos conto apo agattadu puru custas duas poesias. Naschida dissignada. Duos berchiddesos dae pagu isposados fin dissignende de aere unu fizu ma in sas 'ideas no si sun accordados ca sa muzere no cheriat fastizu, 'onzi iscottadura pensende de aere cussa criadura. <hesitation> disizamos li naraiat Franziscu a lu cominzare, non dezidimus, li naraiat Franziscu, a lu cominzare in sa Caresima, gasi che naschet in su tempus friscu, in su mese de sa treighesima, e tue a carrasegare ses ispiccia, e a ue andat Barca andat no andat bene naraiat Madalena, ﻿﻿anzis est epoca chi andat pius male ca leo su caldu cun sa matta piena, propriu in su goffu de <hesitation> e comente fatto a mi presentare in custu istadu si ando a su mare. Ispostalu, ite cheres chi ti nere, tantu pro te no bind'at tempus giustu, ca si tue su mare perdes, no ti <hesitation> si ses in attesa in triulas o austu, si no andamus a su mare, ajò in montagna basta chi mi lasses custa lagna. <hesitation> Cominzadelu in ultimos de maju che nascat posca carrasegare, ma est mezus chi mi falet unu raju pro no mi perdere una de ballare ca sun sos ballos a sa chi sa criadura <hesitation> mala Eo no ti proibo de ballare, si tue non podes faghere, nde fagher a mancu, ma si cheres a fizu tou rispettare muntenelu 'erettu su fiancu ballende valzaru, polka o masurca, e si non ballas su <hesitation> e si no ballas su <hesitation> in su corru 'e sa furca. 'Ebbia, como <hesitation> ti che ses arzende, ca paraulas feas e a minettas ma a s'ora chi naschet so deo suffrende e tue pippendedi calchi sigaretta a lu cominzare, no b'at de suffrire. Ma su peus est posca a lu cumprire. Itte nd'ischis si no l'as mai proadu, si as'a pianghere oppuru as'a riere, no, penses solu a su chi l'an nadu <hesitation> daghi 'enit s'ora posca l'as a biere, as'a affrontare comente faghen tottu e lassami sa zarra ei s'abbolottu. Chi est su momentu bruttu lu apo intesu puru chi <hesitation> tue carralzare ed est comente chi bi siat in mesu ca l'isco primmu de lu cominzare ma proite cun penas e fastizos benin a su mundu custos fizos. Fattu e prontu <hesitation> l'aias chelfidu tue, como e <hesitation> como a cantu poto cumprendere 'eo Proa a b'andare, si <hesitation> si nde faghen igue, in sa Fiat o in s'Alfa Romeo. 'Ello sos fizos <hesitation> tue ite creias chi si inchian in sa lotteria. Non sun cosas de leare a giogu e non sigas Franziscu a brullare ca tue tranquillu pones fogu posca toccat a mie a l'istudare, ca tue no as de suffrire tanta pena, faghes corrias largas in palas anzenas. Bella muzere ses Madalena. Nara, proite ti ses cojuada. Creemi propriu chi mi faghes pena, si times de su fizu <hesitation> accerada pro faghere unu fizu, in fundu in fundu, paret s'apet de si isfaghere su mundu. Tue già ses tranquillu, mala fada, in cussa parte no ti toccat a tie, si cussa sorte a tie fit toccada, no fisti istadu zertu rie rie, ma de essere babbu poi ses suddisfattu, ma pro lu it'qas fattu? Ma <hesitation> pro lu meritare ite as fattu. Cuntrestende già ses cun pagu afficcu Ca no sighet de sensos una appena, chi fis a cussu puntu andende su siccu, mi dolet ti lu narrer Madalena. Ca tue cherveddos nonde giughes in conca, mancu cantu <hesitation> nd'at una corrionca. Cando mai propriu a sa zente a postu cussa attesa isteniada, e pensadu non b'at s'Onnipotente e issere ispiccias in una chidada, si femina isse puru fit istadu, no isco comente aiat dissignadu. Eo <hesitation> como già no bi creia, ca finora no <hesitation> mi fio no mi fio abbizzadu chi sos cherveddos de muzzere mia sun propriu che un'ou suzzados ca bessit fora dai sa carreggiada o ses maccu o ses maccu o ses <hesitation> zoccheddada. Ite razza de garbu e de cunfortu chi a l'intendere ses una bellesa, poi naras chi so eo sempre in tortu cussu No est modu de delicadesa ca minde faghet meda piaghere chi trattes gasi <hesitation> sa muzere. Asculta, lassami custos cuntrestos, ca iscultare no ti cherzo ancora, si no istanotte in domo no che resto ca minde peso e micche ando a fora, ca tue no as nè sensu nè mesura, dissignendela cussa criadura. Tue ses arrestadu, caru meu, ite crees chi che mamma mia. Pro no peccare at postu mente a Deus e at connottu solu tribulia, custa no est vida, caru Franziscu <hesitation> Franziscu ed 'eo no mi <hesitation> ponzo in cussu arriscu. L'ischias chi si su fizu lu cherzo ma isto tantu meda dissignendelu, lu cominzo cando mi paret creo, e tue furba agattas <hesitation> ninnendelu diventas mama chena lu cuncordare, e tue lu <hesitation> posca a chircare. Cussu lu faghet finzas su burriccu ca a bortas at furriadu sa natura Però si faghet cosa <hesitation> afficcu carchi frigadura, asculta su cunsizzu chi ti do, si no lu ido eo si <hesitation> naschet no. Posca mi offendes si eo mi attedio, pro piaghere lassa sas <hesitation> sas minettas, a cantu paret ischis totu sos medios pro diventare una mama perfetta ma si aia ischidu su chi isco como de zertu no fio istada in domo. Si nd'aias leadu una attera, una Peppina, a Concetta, a Nenalda, non l'aias appidu diversa fortuna sun pius testardas, ca pensan a sa <hesitation> a sos pilos, a sa linea, a sos pilos, e mai si nd'an pienadu de asilos. O Madalena, pone mente a mie, e como chilcamus de reposare, nde cuntrestamus un'attera die ca sa faccenda est mala a sistemare, tantu de mediu no bind'at cun tegus, est tantu a mi levare arrennegu. Dia essere eo sa <hesitation> 'e mi attediare e si torro unu pagu addaisegus, pro cantas festas in domo devias istare, e tue zertu no t'istas cun megus, ca tue tinde andas bellu e zilleri, a buffare 'onzi die a su zilleri. Cun <hesitation> iscujas chena fizu, chi finis, ca pro te no de mese giustu nè in cabidanni nè in nè in lampadas, triulas, né austu nè bennarzu, nè frearzu, nè in martu, cale est su mese adattu pro su partu, pro su partu? A ischina a pare si sun bortulados istraccos e poi de tanta e daghi un'iscutta si sun appagados, Madalena riende a iscaccagliu narat, como est finida sa tragedia ca ti apo recitadu una cumedia. Eo no so ridinde che a tie, ca abberu abberu m'as arrennegadu, fele che como no aias dadu a mie <hesitation> su die chi amus isposadu, ca sa <hesitation> ca de criadura pro e nd'aere unu dissignos Pro arzare a sa luna. Allegradi chi apo in sinu a fizu meu, e como non penso a penas e dolores, so godende cuntentesa e recreu e nascat cando cheret su Segnore. Franziscu godende tanta cuntesa si l'abbrazzat cun delicadesa. Poi <hesitation> aere totu perdonadu, su chi an nadu e su chi nde sun appidos cuntentos de su fizu zeneradu, poi e tantu si che <hesitation> poi de tantu si <hesitation> sun drommidos ca a bortas sos dissignos chi faghimus, no andan sempre comente los cherimus. E poi un’attera, sas trappulas. Su mundu de trappulas nd'est pienu in logu malu e in logu onu. E si ti agganzan no ti pedin perdonu <hesitation> postas ca sun postas pro cussu motivu. E chie che restat brivu de caminare ispicciu, a passu lestru, e medas bortas lassan in bisestru sas pessones chi in sa trappulas ch'est <hesitation> sa persone chi in sa trappola ch'est ru sas trappulas chi ponen sa zente in luttu sun trappulas, dilgrassia o maladia o si in sas domos no b'at bona armonia, cun fizos e maridos e muzeres. Sun trappulas chie tribaglian <hesitation> sun trappulas chie tribagliare cheret e trabagliu no podet agattare, est trappula chie faghet <hesitation> unu malaffare cun <hesitation> cun su rangulu che giau ficchidu. Trappulas est chie si est abbidu, chi in sa vida male si est cumportadu, e chie posca de si essere imputadu, li restan su chi at fattu in pensamenta. Est puru trappula chie no vivet cuntentu ca no b'at appidu bonu carattere magari appet proadu a lu cumbattere, est nadu 'asi e no b'est resessidu. Zente chi sa lughe no an bidu ca <hesitation> nados a ojos istudados, e magari si sian rassignados pro sempre b'est restada cussa pena. Chie non una vida serena chie solu <hesitation> isconsoladu chie innanti in domo sua at abitadu cun sos suos, ma como no bi sun, in carchi trappula est ruttu 'onzunu <noise> chie ruet goi e chie gai, de carchi trappula no si salvat mai, ca bind'at de 'onzi iscera, malumores de tale manera chi intaccan sa salude a pagu a pagu, e medas cosas chi dan istragu, chi non lassan vivere in paghe santa, sa vida nd'est piena tota canta de trappulas <hesitation> o cras, de che ponnere su pè. No ti lassat <hesitation> de che ponner su pè non ti l'as <hesitation> aju mannu de dare attenzione, daghi pones una, <hesitation> dagli ponentesi una malaiscione, cando si cret de andare in bonora carchi trappula isettat ancora, ca chi nos cambiat totu sas bideas de puru, de issas puru bind'at pius feas e calchi attera pius pagu mezzana, no bind'at una chi istragu no dat ca si no trappula Ca si no ite trappulas sun, non s'ischit mai cantu sun pro 'onzunu, e in pius <hesitation> chi 'onzunu las cheret, ca a sas <hesitation> ca sas bides si cheret <hesitation> cheren in sa trappula proat a intrare, chie pensat chi ponet, chie pensat chi cheret proare carchi trappula, chi no istringat troppu mentres chi tota vida andat troppu ei sa trappula giughet sempre a pala, cussa veramente est trappula mala chie sa droga hat cherfidu proare e pius no s'est potidu salvare, ca est trappula de cussa, cussas sun sas trappulas pius mannas Chi daghi agganzan no si istaccan mai, magari chi goi o gai. Intrappuladu restat tota vida però sa trappula cussos l'an bida, e no l'an cherfida mancu evitare ca <hesitation> no fit trappula de agganzare, mentres pius istringhiat s'agganzadu. Gherras e odios no n'at mai mancadu e meda giovanos inie che sun ruttos, causende dissestos e luttos, chi forsis si podian evitare. Ma <hesitation> non cherfende iscanzare cussa trappula attendian abberu, an causadu dolore e disisperu e in numeru mannu <hesitation> cunseguenzias. puru capit capitaian puru chi sa delinquenzia nd'at cumbinadu de 'onzi manera e a boltas che finian in galera. In parte insoro unu innozente. Cantas cosas che capitan frequente a sera, a de notte e a manzanu, totu trappulas chi su genere umanu che sun chie chi <hesitation> las cheret e chie no. Proite est chi <hesitation> che sun custas cosas, chi causan in sa vida. Incidentes, isbaglios, maladias, terremotos, franas ispaventosas. Uraganos, dilgrassias paurosas, chi che fin sempre e chi sun sempre imbia, e nois vivimus sempre cun abbolottu ca in carchi trappula che finimus tottu. Ma Deus puru ite b'at balanzadu pro aere tantas trappulas paradu?